والدي واجدادي لغتهم الام هي العربية وبالتحديد باللهجة السعودية. عائلتي نشأت في مناطق مختلفة في المملكة وكانوا دائما يتحدثون باللهجة المحلية الخاصة بكل منطقة. بعض الاجداد كان يتحدثون ايضا باللهجات الحجازية أو النجديه وهذا يضيف تنوع جميل في الطريقة اللي يتحدثون فيها.